Kan ligit nas bador bawaddih lohum kef-kef biqassulu sununum awwal shai bagula lohum hibas ahammit hil qassilina-ssunn, kan nadum ma biqassilan nadif awwalan qashima bilga afin, kan bil-anas maʼannas ma bidoru bigodu jamba, saniyan sununa bilga kan kubur shiya bas bibdan bibaddidan khalas bilga shasshayib hu sinina ma ligan bas bibda bishayyibi ha dugo bawaddih le kullu yom gamma fajir.